जोश पास्ता हो तो से बहुत ही टाइप क होन। मोट्टा पतला चोड़ा खोकला और भरा हुआ। सबसे जादा स्वाद बोरिये पास्ता होन। जो जेहु के पत्ते लिया रो बणे।